Toh su yawoh bai, bami bai yeri kuma yer mureh yashi, yer muroh bogho bohtegeh yi ah mure bogho boh iyaka bude boh righe mi, misa bami yereh, yīr ki bilim nyhinblami ba, yir ki ndagha nyhingla bandi ba, gima yuna monong ah mi mi laa kulung ni badagha tebe bi ndagha ntimgla ni foh baloh ya sukna, bi baloh sughe kuma beh gima ya wawi pegheba don bali sum mini ni yamba shekli gimi ya mi balisum. Bayam gilli mi yamba tikni ah muri nz’alahsum, nkaba yakam boh lame boh tighe boh lamug boh yer belli, ban nani zugha mi ferum, ya wawuna miseh kaba, boh miseh nbaba. Ya wawina boh mise nkaba na pesibi bori, bi pesibi bori, poroh ri tighi ni wumi bu wube mi boh wubemi, tigi nigbalnkaba boh gb’alleh nkaba, ponoh ko yukhijo moto yoh ku yu pon toloh ki khena lafi ba nigha ah foh kuma, badagha ya li, bagisi yakam, badagha yakam kini gimi ya balleh na kyembam heh, kyembam kenneh ka pakbam kenne ka tellah fwa yam ka peni fwa yam, bibogh ya nana ma ahah yin kenba, babogho ma ha yirin kenna tebe ni titeh yaym. Toh, biya yibe kuma na yayoh neh mah ah, yoh ni bajibi yibeh foloh ah bani kaʒa, yibe folloh a bani ah mi lokoci ah lokoci ma yeru kini gimi sum bakyembi ko ba yaya su yer kamba kenang, kyembo ni bajibii ba na na wuni ba ni bajibi toh ni gumu yamba yerba.